Injo kanre nu ku ngai a, biasa allo-allo mento ku kanre, <hesitation> nasi goreng, angngura ku kua nasi goreng, injo ammaku nampa caddi a, gassing naa passanggarrang, injo punna ta elek i na ku lampa sikola gassing nasi goreng, amminro injo pole sikola nasi goreng, <hesitation> manna mamo intu pole anre rasanna yang penting injo kanrea di sare minnya', bou nu nyamang mentodo' <hesitation> punna lampa a punna lampa a lomba do, <hesitation> tala sah intu polo lampaku aklomba punna tala nganre a nasi goreng, angura ku kua nasi goreng injo nasi gorenga, nu lohe mentodo anunna, ntere mi rek lasunanna, di sare i minnya', injo punna disare mi kusakring minnya na jene injo lasunanna, haukna pole do e, punna maing mi ku utte ammaku injo na sare naung kanre, manna intu pole sipiring ja intu na panaung, <hesitation> na sanggara mi injo mae ammaku maing injo na sare i masako, nakua taua punna anre masako cekla, <hesitation> cekla, <hesitation> pissing, maing injo na sare keca', punna tala na sare keca' ammaku rung lada, tala ku kanre nasi goreng na, ku kua ngurai ka tala tanningi i, <hesitation> pakja kale ji pole, tapi punna ammaku akbaju nu nyamang mentodo, tapi sekarang punna <hesitation> ansulukanga, tatta i alallo ku nasi goreng ku halli. <hesitation> punna maing injo nu, punna anrenasi goreng ku utte injo, anyengka isse nganre basso, tapi punna anre bas-punna anre basso, <hesitation> aminro pa ku kua nasi goreng ri ballaku, intinya nas goreng nomr sekrek na, tapi injo bassoa punna riek mento ku ngai basso ri tam-di tampa injo langganang ku, teta' tokmi injo, tapi kinni-kinnia inni rua tempa langganang ku, punna talia kunjo ri tanuntung injo ri mas anto, kunjo mange ri batang, tapi punna anu, <hesitation> anre mo basso, <hesitation> nyengka di alfamart ammali minumang, tapi iyaminjo bela tala kulle a nginung teng, <hesitation> gasing susu tokji i, punna nginunga teng a lippu a.